Ah pues lëꞌ minn xwiy izobna or lëꞌ tib juego lo minndoꞌ xgit pelot, <hesitation> minndoꞌ este xkë karël deportes guꞌn nak yu giedz, guꞌn xgit minndoꞌ nak kanik, xtromb, belëkxe este mono y este belëkxe guꞌn ki xiaꞌs minndoꞌ lo duꞌ